پاستا ډېر ډولونه لري. ځینې اوږده وي لکه سپاګیټي، ځینې لنډه وي لکه ماکاروني. ځینې پتنګ‌غوندې وي، ځینې پاڼې غوندې. ځینې پاستا دننه پنیر یا غوښه لري، ځینې یوازې ساده وي. هر پاستا بېل شکل او خوند لري، او خلک یې د خوښې سره سم خوري. ماشومان هم کولای شي هغه پاستا وخوري چې خوښ یې شي.